Tokony zaraigny ny haregna misy amin'ny o- am- à Madagasikara de mbô mitovy jiabiny de samy tsisy mahantra, izy aminahy malôha tsy tsy mety satria ôlo samy nanagna haregnanazy na tan- na tany fihaviagna fô izy kôa ohatra amiagna chance zany olo jiaby samby hitrandraka ny haregnanazy de mety fa raha ôhatra i ôhatra raisintsika am'zany zao ahafahantsika jiaby hoe anji- andeha hangady vôlamena am'tany tô hagny de le ôlo tômpon'ny tany tany igny fao mangady azy am'tany fihaviany igny fô tsy ôlo avy lavitry na ôlo avy ivelany raha antsika mandeha mitrandraka igny vôlamena igny fô antsika samby antsika fao mitrandraka izy iny de samy manana antsika jiaby avy eo.